Chaꞌxjeⁿ na quiooꞌ na machꞌeenaꞌ na quiaaꞌ tsꞌaⁿ na nntꞌiaaꞌ tsꞌaⁿ chaꞌxjeⁿ na quiooꞌ na wjee chaꞌxjeⁿ na catsuu ee juu catsuu xeⁿ na nntꞌiaꞌ juuyoꞌ nntsꞌaayoꞌ na majmeiⁿꞌñetiyoꞌ ndoꞌ nntsꞌaayoꞌ na jaanomyoꞌ nacjoꞌ ndoꞌ nlquiiyoꞌ xeⁿ na taꞌnaⁿ joꞌ cꞌomꞌ na nntseicweꞌ juuyoꞌ ee jeeⁿ jndeiꞌnaꞌ na aaquii catsuu tsꞌaⁿ nnda̱a̱ mꞌaaⁿ tsꞌaⁿ na nꞌmaaⁿ oo mꞌaaⁿ tsꞌaⁿ na jom nncueeⁿꞌeⁿ ee cantyja na taꞌnaⁿ nasei chaꞌxjeⁿ na nnꞌaⁿ na cwicꞌeeⁿ njoomnchꞌu jeeⁿ jndeiꞌnaꞌ aaquieñomna yuu na waa wꞌaanasei joꞌ chii tsꞌiaaⁿꞌ macaⁿnaꞌ na nntsꞌaa tsꞌaⁿ cwenta cwaaⁿ na nntꞌiaaꞌ tsꞌaⁿ catsuu mati mꞌaaⁿ catsjo̱, catsjo̱ jom jeeⁿ jndye xjeⁿ mꞌaaⁿñe naquiiꞌ wꞌaa yuu na maleichuu tsꞌaⁿ ꞌnaⁿ xeⁿ na titsꞌaa tsꞌaⁿ cwenta nncjaañjom lꞌo̱ tsꞌaⁿ jom ndoꞌ nlcoꞌyoꞌ tsꞌaⁿ jeeⁿ xꞌiaa mꞌaaⁿnaꞌ na nlquii catsjo̱ tsꞌaⁿ ee cantyja juuyoꞌ jeeⁿ majeꞌ nntsꞌaayoꞌ na queeⁿ ncꞌee tsꞌaⁿ taxonda̱a̱ jaacaa tsꞌaⁿ oo nnda̱a̱ nntsꞌaanaꞌ na taxonda̱a̱ nntseineiⁿ tsꞌaⁿ ee cantyja ꞌnaⁿ na juuyoꞌ chuuyoꞌ jeeⁿ wjee ndaatioo na nlcoꞌyoꞌ tsꞌaⁿ mati mꞌaⁿ quiooꞌ naquiiꞌ jnda̱a̱ chaꞌxjeⁿ na catsiaⁿ oo mꞌaaⁿ catsiaⁿ nioom ee quiooꞌmꞌaⁿꞌ xeⁿ na nntꞌiaꞌ juuyoꞌ jooyoꞌ nliuyoꞌ ꞌu ndoꞌ ꞌoonomyoꞌ nacjoꞌ nquiiyoꞌ ꞌu oo mꞌaaⁿ catsiaⁿ nioom jeꞌ jomꞌ nnom nntiꞌaaꞌ nntꞌiaⁿꞌaⁿ tsꞌaⁿ jom nnto̱o̱ⁿꞌo̱ⁿ na nncjoomꞌm nioom na chom nacjooꞌ tsꞌaⁿ ndoꞌ nioommeiⁿꞌ jeeⁿ wjeenaꞌ joꞌ chii tsꞌiaaⁿꞌ macaⁿnaꞌ na nntsꞌaa tsꞌaⁿ cwenta ñequio quiooꞌ na wjee nueⁿꞌ quiooꞌ na wjeeti na mꞌaⁿ ja ntyjawaañe.